أحب أكون عالم مشهور, لأن العلم له تأثير عميق على حياة الناس, وأقدر اساهم في تطوير التكنولوجيا, أو الصحة, أو البيئة, العلماء يكتشفون أشياء جديدة, تحسن الحياة, وهذا شي يخليني أشعر بالفخر, أما الفنان صح له تأثير, بس أحس إن العلم يغير العالم بشكل عميق, ودي أكون جزء من التقدم والابتكار.